Nang injé alobé mama bugool, waaf usolohoom facoho: sinaaŋ. Aw bu gasapin sambul; asiil nagé ébang sambul, nubang gakararihi gulaab, nutaas jalang nukando, miin usa, nutilul non siñumé éñul nukaaf; do asiil arégé mé sinaaŋ.